Pano solɛ ye we wɨ lóo koonu lǝ wɨ nyɩɩnɩkpǝ vǝ nuŋ fɛɛwe wɨ lǝ kurukuru wǝǝ ǝ fɨ o too ǝ tɨnɨ vǝ nuŋ pɨ lq sǝ anaayǝ wǝǝ oturu lä nyarɨwǝ ya wɨ láa nyɩnɩ fwanyɩŋ Enyipǝ pɨ na pɨ lǝǝmɨ pɨ naanɨ rɨ tɨŋtǝǝwǝ sa pɨ la lɔ pɨ la tɛ rɨ pɨlo okuyǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ. pɨŋ siazie aparɛ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ to wɨ ŋ mɨ nytɩnɩ rɨ lä nyarɨwǝ kǝ́ pɨ lǝ sǝ anaayǝ.